में एक दिके एक तर चे आपने आपका स्वागत है। माने बुले तीनाक बाके यहाँ असा बुले कि लूड़ू है। <hesitation> ज्ञूने तरहें असा चुम्मक लाग रोती। चे चुम्मक काये तीनाका जे लूड़ू ने जा रोहे <hesitation> ती तीनाक पर चिप की जाये ने। जो लूड़ू इदे डॉंगने रोहे खीलाने तेरहें। काये चे चुम्मक लाग रोहे। ती चे चिप का लेने जे चुम्मक ने तेरहें कदा रोहे चे। चुम्मक ने रोहे ती जे हम काये तेरहें काये चे। सुब लागाडिने हम दुलाम ने घीज़े ती जे लूड़ू ने रोहे चुकाई ले होई जाये ने। जो दुलाम कालू रोहे चुकाई चुम्मक पर नहीं पेख जाये। ती आपने एक लूड़ान चीज़े ले जे ती तेरे उपर काये तीने चुम्मक पर नहीं लाजाए। तू जर क्यां करें काई चीप के नसान <hesitation> खिले बाज जाए।